A dil jateaus assín de rebien i los harapalis tan güenus i de marca colos qu'andais sempri? A mi me paeci que vusteis tenis munchas perras i vo-la gastais namas qu'en essu i vo yo i me lo creu, qu'una casa tié mas pagamientus que hazel, i vusotrus namas que estais a meneal-si en cochis carerus.